نقوليهم خممو في صحتكم. الـ السبور مهم جدا للصحة الـ الأبدان. او نقوليها تاني إلا كانت طفلة، نقوليها شري <hesitation> كسوة، سواء سروال و لا غوب دو سواغي و لا حاجة لي تعجبها بصح في الوزن الحالي ما تقدش تجي قدها. نقوليها تشريها و تعلّقها. هاد الشي كلما تشوفها دايما تتحمس باش دير السبور تخسر <hesitation> داك الـ الوزن الزايد لي فيها و تقدر تلبس هاديك العباية.